अन्ग तेअ पेर्सोन् भेनोन्ग अल्रे कोफि पेर्सोन् भेनोन्ग। नथे मन्जनि के जेरओ मन्से छूस् कलम् नैब अन्ग। तेअ को है एब छै को है छूस् कलम्गन् बने हन् एब अन्ग। छ्है को कलन् <hesitation> न एब सुम्न मज्रुन्ग। अन्ग सको बने न रुन्ग नुऔन् न। सको रुन्ग सपत् अल्रे कैकिर् अल्रे सिन्गि अल्रे इलएछि ए से हनने बने न हगे। छ्है अ जन्ग् न लल् छबल् बने न हगे। सै पुन्गर् सन्ग ककिर् दु अलएछि सपत् सरिन् सिन्गि जम् बने नए जये। अर्रे मखसे इन्ग्रितिअन् स्पेचिअल्ल् कलन् न प केज्पात् अल्रे लुन्ग् अल्रे बने नए जये। सै यमन् से एअस्य् फोर्चेस्। अल्रे ओन्दि अल्रे हेन् कोफि अ जेम्नि इलि अयओ बग्रे अवैलब्ले रुन्ग अल्रे बम्बै इस्पो जये। सै निजहन् औ अने तेअ को बन्सिन् पेफेर् कलन् नए जये। सिनि नोफ्र है बन्सिन् कोफि को अल्रे बने नए जये। कोफि को अल्रे बन्सिन् नुऔन् न नुखरौन् न एब असमौन् न बन्सिन् बने नए जये। सै निजहन् औ जेम्नि मोस्त् द्रिन्किन्ग्, मोस्त् उसेद्। मबैय द्रिन्क्स् प्र तेअ अने। सो बने त क्रिने अन्ग तेअ एब छै को है छूसे कलन् नए जये।